Sa nanngii wirboode ndee tan, a hinnoto aɗa wifa, aɗa yirdita, aɗa yirdita waddan henndu. <hesitation> wifoode ndee tawee ana feewti e ko wifetee koo. So nii waɗta so henndu muuɗun hewta ɗun. <hesitation> Nii nii woni no biforgal kaa wifirtee.